Sakno phunukna bagwi swnamna bagwi tei bwkhao torwi thangna bagwi art belai kheno nangkukmani samung khlaio. Abo borokrokno bohrokni uansukmung khani kok tei wngma rokno alada khe saimanna bagwi chubachu khlaio. Art swnammani eba tonthok khlaimani bisingtwi uansukma khwi mano bwsakni hamya rok khai wngwi mano tei sakno poito khlaiwi mano. Tei abo jwngjal lama tikhlaimani khlainani swrungmung uansukmung tei hukumu no saimannani phanno teibo khagchungo. Teisa no art borokro no tei kaisa khe uansukna bagwi uarwi rwkha abo bai borok ni sakni tormung tei sakno rwchapmung wngwi tongwui mano. Abo borok khoroksa khoroksano kok bai sajakna kwrwi wngwi mano hwnwi uansukmarokno phunukna bagwi chubachu khlaio.